han lanti'yira bon un zunrobe bɛ'a benɛ a bwa da han beso si wa um unbv zun mu bera, so si yibɛ a ba ci sinaro un vɛ dia bie a mu wa unbɛ zun be tete'a mu beso